Hiki ka laka maʻo ka i puka ke hoʻopale kana iaʻoe ka ʻohana me ka hale maʻo ka aiʻole ana i kekahi i ke komo maʻalahi ana i kauhale. Akā no naʻe maʻo no laka likeʻole oi aku ka nui ka palekana nou iho i hikiʻole ai kekahi aʻe ke komo me ka ikaika wale nō. Pono lākou e hana nui i mea i komo o hoʻopilikia iaʻoe